اللغة الألمانيا على خاطرني ملي أنا صغير نحب هاللغة هذي, ونحب نتعلمها في أقرب وقت, وحتى طو ماذا بيا نقرا في أقرب وقت وندخل نتعلم هاللغة هذي, وعلى خاطر نحب نمشي نكمل قرايتي في ألمنيا, ونكمل نخدم غادي, ونستقر غادي, ألمانيا من غير لغا ما تسوى حتى شي عندهم, يلزمك باللغا, وباش تنجم تسافر.